Fandaminana lamba agnaty armoire a, na feno mibozezika be loatra izy a dia alaina tao avoaka tao daholo izy marobe a, dia avy eo amizay alamina, averina alamina indray mandeha dia tsindritsindriana tsara dia avy eo amizay apidirina tsikelikely ao a, dia vita milamina tsara izy avy eo.